عنديش مشكلة مع المكالمات الهتفية ولا ان أرسل رساله لتنين كويسين أهم حاجه مضمون للتواصل هيبئا ايه في الممكن أن الأشخاص اللي بتبئا عايزة تتعامل مع التلفونات مكالمات اتصل بيهم وفي الناس اللي م تحبش المكالمات